تفضل فقدان مفاتيحي على فقدان هاكسي المحمول. لان فقدان الهاتف يحتوي على الكثير من المعلومات المهمة والذكريات. بينما يمكنني الحصول على مفاتيح جديدة او نفخها. ففقدان الهاتف اكثر احباط بسبب الاعتماد الكبير عليه في التواصل والتنظيم مع الناس